Ŋna wúuɛ lia. Kɛndɛfeŋ mu kiinɛi bɛ sanjaɔ. Ŋna wúuɛ lia bɛmãa wúuɛ, i kuŋ wúuɛ sɔa. Kaŋ lɛi gbi i bɛ taana, wúuɛ sɔa i fɛ. I wúuɛ sɔ wa kɛ, i ya fɔ i yɔ, buŋ keŋ mɛ la door mɛ la. I ma taa kaŋbɔ. Wúu mɛ nu kuŋ toa buŋndɔ hɛŋmɛ nu. I bɔ niiɛ i taa dúukɔ. I taa saŋjaɔ. I bebe kpɛɛ i na i wúu mɛ nu taa keŋ mɛ nu la. Wúuɛ, ko mui ma wúuɛ yɛ i sɔ, i wúuɛ kɔ. I wúuɛ kɔ lɔŋfeŋ laa ya lɔŋ. i ya kɔ jii. Mɔ mui-mɔ mu, mɔ mu, mɔ mu, mɔ mui wúu kɔ, i wa mu wúuɛ yɛ i sɔ. I be wuu kɔ, wuu be i sɔ. Hiŋi nga wa tamu wúuɛ ya, me a kɔna, a be ŋ sɔa. Leŋkaima mɛ wa, a wa taama wuuɛ ya, kɛ a bɛ wúuɛ kɔna, wúuɛ ya sɔa. Bɛma a bɛ wúuɛ kɔna. Wúuɛ nge ta koe bɛ kɛnu wa. I wa mu i wuu kɔ, i wa mu wúuɛ yɛ i sɔ. Kɛ, i be wúu kɔ, wúu be i sɔa. Wúuɛ! Wúuɛ, hiŋi i bɛ-hiŋi tɔ bɛ na na i jaa, wo bɛ wúuɛ bɛ ta na kia ma, wo bɛ ta na kia ma. Wo bɛ wúuɛ, mɔ gbi-mɔ gbi, mɔomɔ bɔ a be kuŋ na tɔ la i tiina hiŋi wúu mɛ nu bɛ i fɛ. Lamataŋ ya wúu mɛ nu ma kɛ, ya wúu mɛ nu ma kɛ, i bɛ ta na kia ma, mɔɛ- mɔɛ na i tiina kia ma, ai na tiŋkɛ koa, mɔɛ wa a yɛ i bia ko la, Wo bɛ mɔ wo bɛ tiiŋkɛ na, wuu mɛ nu, ai basaa be ya i ye. Wo bɛ-wo bɛ wuu mɛ nu wai tiiŋkɛa mɔɛ nua. wúu mɛ nu be taa. Wo bɛ wúu mɛ nu wai tiiŋkɛa mɔ mɛ nu ma. Amu wuuɛ, i wúuɛ maakɛ wa kɛ. Kɛ a kɛ luafeŋ, hiŋi i bɛ fiaɔ wa, i bɛ wola ma, wúuɛ bɛ i boɔ, wúuɛ bɛ i boɔ, luafeŋ be i boɔ. lamataŋ ya wúuɛ mãakɛ kpaikɛ koa, wúu mɛ nu kuŋ-luafeŋ be i boɔ. Ya wúu mɛ nu ke i yɔ, mu ta fiaɔ. Mu ta kpaikɛ. Wo bɛ wíu mɛ nu kuŋ ta fiaɔ, woi ta woi kpaikɛ. Woa bebeb lɔɔ fiaɔ, pɛŋ woi to na, woi súuɛ bia. Hiŋi pɛ suuɛ lɔŋndɛ mu, woi na a. Lamataŋ ya kpaikɛ jia wúuɛ a, woi súuɛ bia woi na a. Ya nae, i be kɔfii lɔŋ da. I be gbassa kpoi-gbassa lɔŋ da- a fii. Luafeŋ bɛ fo i boɔ. I na i ya taa. I ya taa kɔfiiɛ ma, woi a ya lɔŋ. Komu wúuɛ, na wúuɛ a komu lia, wúuɛ wae, ai mɔ bɔ wa kɛ kpae kumbaɔ. Kpae kumbaɔ, wúuɛ yɛ i bɔ wa kɛ aɔ. Wúuɛ, wúuɛ. I wúuɛ to wa kɛ keŋ mɛ la, i yɔ mɛ táana, mbɛ táana maketiɛ, m ɛ taana lɔɛɔ mɛ na. Mɛ taana fekɛna mɛ na. ɔɔ mbɛ táana jiiɛma mbɛ na. To keŋ mɛɛ la i yɛ ŋ kɔnɔ. I ma bɔ nu. To keŋ mɛ la. i ma bɔ nu. Ya bɔe nu, na nae, mɛ i kpasiia. Ya nae wúuɛ makɛe kɛnu, wúuɛ ya sɔa, wúuɛ mɛ nui toa keŋ mɛ nu la. Hiŋi pɛ a kááma, kɛ a be bɔa keŋ mɛ nu la. Bɔɔ bokɛke a mae, ai be ya keŋ kpa a ya ma. Ai kiafɛ ma. Kɛ a jɛ back keŋɛ jaa. A bɛ lɔɔ nu. Ai muimuina. Mɔ gbi i bebena keŋ mɛ nu jaa wae nge, ai-ai gbeŋgbana wa i ma. Wuu mɛ nu be kuŋ toanu mɔi na ai to ya doe laa jao. A be ma. I na doe mɛ nu laa jao na komua koa, wuu mɛnu wuuɛ ya jia i ya. Kɛ kɛndɛfeŋ-kɛndɛfeŋ mande nu wae nge, i be kuŋ anu toa ya keŋlaa. <hesitation> i bɛ kuŋ a toa ya keŋlaa. Kɛ wuuɛ wae, na wuuɛ a komu lia, ai mɔ bɔ wa kɛ kpai kumba ɔ